Las nare'a nala', nala' re- re thila' ndotux niba' nyi'a nala' mbay na le thi'aa ndaxa wiz ze naze- nazu'y ze mzyen izyo za, mbay le nda- ndala mbzyeba o or nzo la jwa'n oz zyn zen o thiba or ya zeba ze nde xkow za ze nalaza, mbay le bzyesa mas zyexa ba ze nde yi'za njwa' or yi'za tajka nzy men che'a benta nala', mbay naza' mm- mbyen men lasmen ta nzymen le za ndamen par lad la'a po nazu'xa le nar lugar nak ndyemen mbayna ndamen nta nazuba za naxekta men nazu za, mas'aa mbyen men'ta laz men nala', ga'gone popa' este nchok men lar nzo xis men nketemen per nawue naka nak las men le ndamen na xa ta nazu' za zy'a na xek tamen nazu'y ma nxy'ol toz men nxy'a numena, nazu'y mbes xa mbay na zibla ndo lonmen, zibla nazu'y ndiak men na nyed men kuan limen ndamen ta ndamen kon mandad men ndamen mbay na jwa'naza ndyemen nryo men las men mbay leza mbere men ndemen yesmen thi gob za mbyen men las men.